Nigniga tara tson i romana. mete mar tara mene milua tson a niga. a tson a nig. mamana tson e nigana. e kamena. toa tson, a tson a niga. e niga mena. e likotenolu. tarapoata te kagonomalu nanone. alue tareyema pasin tara tson a nigniga tara tson. lue tareyema pasin tara tson. a nigniga tara tson. lue tareyema taguhenolu. tara tokui tamulu i latu. tokui tamulu i han. none mamana poata e atesileyen lue mas kateyema keni. lie taguyega taahol tar. ena. manken pasin tenapin tara nemilu tara tson a niga. a tson a niga e ranga hanigantoamenolu. ni raranga tanen. a ni kuikui tanen. na nigumgum tanen i tamulu e mas nigantoana. na tson a niga. a tson a niga. tson a hihiomor has. hihiomor kakap nenolu sa hitul tamlimio a hul e bante lahanigana. te tara menemilua tson a niga. atson a niga lue mas tarema pasin tanen. mas niga ni matamulu. i matana hunkatun tamulu ni me. e taguheyena hunkatun. nahakate kateyena hunkatun i ahana han. none halan toa nena limanen. a tuenre nen tara ahana han. Tara hun katun te tara sila menemilu a tson a niga. tson a niga. tson a niga. manapin pile kakap nitoa nene lu tara nahaka. ne ime te ngilin la wamlu. ne metelawamulu. nonei kukutena. e la gonomenolu. i tasi. i latu. i me. mamana poate lagonomenolu. na. na te kamemilua galapien. nonei tara kap mene lua pien te tuol menemien lu. te tara sila menemilu. a tson a niga. tson a niga. ron habuteyena ka niga. rehena luma. lue tareyeme kate yena luma. e kateyena. e mas tarasilnitoa nena, a pien e noweno aha turu lan i romana. a tahol a kate nowa nahakaa turu lani romana. mamana poata. a tson a niga e kagonontoa mena tahol na pien. e hiararanga siler a nahaka tigi kateyen. nonei a tson a niga turu mamanu lan. turu nikaka tanen. sa tson. sa tson. metemar tarameneria tson a niga. a. a poata te hateria nahaken tokui tego kateyen. none manapin karos ni. none manapin a hibake nene a nahaka te haterien. none te mar tara mene milu. A katuna. tson a niga. na tson a niga te ngil korueyena tahol tanen. none hol baneyen tara poata te holeno tahol tanen tara poata turu sahana. holeyena tahol tanen. noneya a tson a niga. kamenu hakatsu niga tara tahol tanen. ne tego. metemarla weneni me. latu tsime. ma kagono meneya tahol tanen. none. none haruto nena pasin a niga. sa tson. para tson i romana e hat koruna e herene ma. alue lagin sake ye ma tson a niga. taranaha. ron kamena tua koru a tson. na huol a tson. ron nigar. para tsoni romana. luma napin sake mi. sebe nemia marken pasin. tson i romana ma aten kui nene a kanu batena kateyena yina. ma aten sake nene a kanou tara. tigi no aa tahol na pien. nonei a ken tson a omi. lue mas tuleyema ken tson te sakeyena kannou. kannou ni tasi. a kannou ni latu. a kannou ni han tigi nou a galapien. sa. a nonei lasi.